Unde laaʃeen tara el tel aamuun. Ŋgall dar muti tenaa koso ɗaŋg ne re tabuu kem tariɲ. <hesitation> maltə mul otel aa maatene. An tu markoso de tabuu. Dee degen na kileɲana woo aana ŋga gen daazen kilena. Kile naa aa ma moonɟo, kile naa, ʃood boo ʃorba yabeze iden kaɓala na ɲe. Woo batann asokoso talon too hiɲa mə sala nen nde taboo. Maa tən taraɲa ndon hasa, ndohoŋg koso na ndoŋg woo matam tariɲ ŋgal otel ne ti. Fam kə moreɲaa zabun ge ala.